Jaeramiñovi ajayave keti apoujavoi oimeyave jokuae koorai anoi temitireta ndie mbaepotireta ndive jaetako supe eyapo ikavivae eyu <hesitation> eyu emae seve kooraire embou seve kua temiti ani tipiru segui ajata rari keti ayuyeyave jaema <hesitation> ayapota yasoropai supe jokogui amboepita supe vi